ai dai ii badai kuma ka. wusar, mda ɗyamiyu a wusar na gamatə rawutka dəkka a wusar nii dama jav, ja valwal, ja va siyi ja vaggama, to akunək kwarər dai dama ɗane aɗkak bajal wudjla ga vəlak ibag igan dujaraŋ tləra kwai ba wusər ɗaa nee deten gokaram atiyoo gəma iyakaŋ gokoman dək wela ziya bee daa tai ni wusər bam bam bam bam bam bgatkasa. ‘mda dtkə ari pukumami a da, akuk bagak kwasər wusər dama jamda jamdak kalwaiva siyi, kuma akwai siyin kərca, sannan akwai da darakən mirimin ta valai darakai dəg mirimin ka. too wusar dai ja ɗa wuɗəla ga gavalak aɗkak badiyim dai indai dəlii har tatlti gokaram indai wusar wuɗala ga valak a ɓangarik tlrakwai. ja a dawaja va dawak kətla, tamakur aku para ndak kuwusər va dawau, akwai ndi gadi ni aci va dawak katla guma, gadi dək səran, gadi dak kwan. kaituwa kwaya akai ndi be deeten tlabu dəg miya a gali dək təmaku ndi tlabu dək əg-əg guma, gumuk vad, tala a a wusar yoo kwaya nda tlabu va dawa, ɓangark ɓangarik dawa keenan Ɛlwii kuma dama ja valwai, kalgənənja valwai va tagbak kawun ii vək, va pəɗyee ɓalama, va paɗyee guləf dəkka dai awun ne. <hesitation> wujərak kəlwii keenan. dawa kam dama nən zənu akan cewa akwai ndi bee va dawak kətla, va dawak kaku va dawak təmaku tala a wusar yoo kwaya azu batatinde shine saniyatkəja bee ka wusar.